Ssaɛt ad riɣ ad ftuɣ s kra n mani lliɣ tlla bahra ṭṭabiɛa, llan waman ig iyt lḥal asif nɣ d lbḥṛ. Riɣ ad ka ftuɣ s ɣinn bac ad ka gis rtaḥɣ acku ssaɛt ad, ɣayann ad iyi ixssan.

Iclḥiyn ttmiyyzn s yat lqaḍyya lli bahra ifulkin, tga tt ar bahra smmrḥban s middn, inna darsn yuckan ar sis smmrḥban d inna ka iga, ig it amɣribi niɣ d uhu, ig it aclḥiy niɣ d uhu, ar smmrḥban s kulci.

Iɣ ad sbadlɣ yat lḥajt, rad tg lmajaɛa, ad sul ur tɣama ɣ ddunit ad, acku gigan n middn ur a bahra cttan ɣiklli ran, d msakn ar ka ttɛicn s imikk.